நமது அடையாளத்தை வடிவமைப்பதில் நினைவகம் ஆழமான முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எப்படி என்பது இங்கே: தொடர்ச்சியின் உணர்வை வழங்குகிறது: எங்கள் நினைவுகள் நம் வாழ்க்கையின் ஒரு கதையை உருவாக்குகின்றன, நமது கடந்த கால அனுபவங்களை நிகழ்காலத்துடன் இணைக்கின்றன. காலப்போக்கில் இந்த தொடர்ச்சி உணர்வு நாம் யார், இன்று நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.